Ah, t'eu fâ o cafè inta machinetta? Inta caffettea? Ti piggi a caffettea, ti l'arvi da-a parte de sotta, a-a parte de sotta ti l'impi d'ægua, ti ghe metti o filtro, ti piggi o cafè maxinou, ti ô metti into filtro, ti ô sciacchi apeña apeña, ti særi, ti invii a caffettea e ti â metti in sciô feugo. Quande cominsa o borboggio ti tii sciù o coercin e t'ammii. Quande a parte de d'ato da caffettea a l'é piña de cafè, t'asmòrti o gazzo, ti metti o cafè inta tassa e ti te ô beivi.